Tegna tiàko malôha mandeha am'restaurant izy kôa surtout an-tegna efa misimisy vôla igny an-tegna sady tsy lany fotoagna magnano mikarakara hanigny igny avy ake tonga de hanigny matsiro azo avy agny fa izy kôa an-tegna tsisy vôla iny kôa tsisy afaka raha tsy maintsy mahandro an-tragno foagna.